पॅराशूट चो एक्स्पीरीयन्स घेवप थोडया लोकांच खातीर एक सादी गजाल असपाक येता नाल्या थोड्यांक खातीर त फक्त लोकांक इम्प्रेस करपाक सुद्धा जाव येता पण थोडया लोकांक तेका ऑब्सेशन जातां माघर ते परत परत वचत रावतात, पण तेची खूप वायट परिणाम सुद्धा असतात ते सुद्धा लोकांनी लक्षां घेवक जायें आणि तेतून सुन जर तेंका कायय हार्म असा झाल्यार तेंच्यानी त सर्की काळजी घेवक जाय।